والله يا رفيقي أني أصلاً ما بعرف كيف اركب درجة لأنه ما قد جربتها. ما بعرف ما تستهويني هادي الدراجات. وايد ما أحبها. أنا يعجبني اركب السيارات اركب طائرة لكن دراجة ؟ لا ،ما قد جربتها ف <hesitation> ما اقدر افيدك <hesitation> بهذي الشغلة الصراحة يعني. والله يا رفيقي أني أصلاً ما بعرف كيف اركب درجة لأنه ما قد جربتها. ما بعرف ما تستهويني هادي الدراجات. وايد ما أحبها. أنا يعجبني اركب السيارات اركب طائرة لكن دراجة ؟ لا ،ما قد جربتها فbow ما اقدر افيدك <hesitation> بهذي الشغلة الصراحة يعني.